مڼې د مختلفو ډولونو سره شتون لري، چې هر یو یې ځانګړی طعم او ځانګړتیاوې لري. د مڼو ځینې مشهور ډولونه عبارت دي له: ګلډن ډیلیشس: خوږې مڼې دی چې خام خوړلو لپاره مناسبې دي. ریډ ډیلیشس: سره او ښایسته مڼې چې عموماً خوږې او نرمې وي، فوجي: خوږې، لذیذې او تیزې مڼې چې په مختلفو ترکیبونو کې کارول کیدی شي.